དེ་ལེགས་ང་ཅ་ལོ་ཀི་ཡན་ན་ཀོཔི་སེ་མོ་ཏོ་ཀི་གོ་ང་ཅ་གི་ཁ་ཏེ་ཏོ་ཀུ་འོ་ན་ལེས་ང་ཅི་ལོ་ཀོ་སེ་མོ་ཀོཔོས་སེ་མོ་མཁའ་གི་ཏོ་ཀུ་ཨོ་དེ་ཡ་ང་ཅ་གི་ལེམ་བྱད་ཏག་གུ། ག་ཅ་གི་ལོ་ཀོས་ཀོཔོས་སེ་མོ་ཏོ་ཀི་གོ་ལེམ་བྱད་དེ་མི་ཏ་ཏི་མཏོག་ན་ང་ཅི་བྱིས་ཕྱ་ཕྱ་ཏོག་ཤིན་ཤིན་ནིན། ཨོ་དེ་བྱད་དེ་ང་ཅི་ལགས་བྱིས་ཨ་མོ་ཀོཔི་སེ་མོ་ཏོ་ཀི་གི་གོ་མིག་ཀ་ལེམ་བྱད་དེ་མཏོག་ན་ང་ཅི་བྱིས་ཕྱ་ཕྱ་ཏོག་ཤིན་ཤིན་ནིན། ང་ཅ་གི་ཁེལ་སེ་སེ་མོ་ཏོ་གི་ཀོ་ཆབ་ཆབ་ཡན་ན་མ་ལ་མ་ལ་ཏོག་ན་སེ་མོ་ཡ་ལེམ་བྱད་དེ་མཏོག་དེ་ལེགས་ལ་ཀོ་ན་མ་དེ་ཕྱི་ཡ་ཀེ་ཕོ་ཐེ་ཤུ་ཤིས་ནིན།